أيوه طبعا لازم دايما تكون متطلع على الأخبار إللي تصير حوالينك، لأن العالم لازم تعرف كل شي عنه، لأن أنت جزء من هذا العالم كمان من مميزات إنك تعرف الأخبار دايما، إنك تكون متطلع على ثقافة لكن من ظمن العيوب إنه ممكن يسبب لك اكتئاب.